kommowal ko girgidiyam midon dilla hander diyam aran nei o'don hada kommowal mei wuura lasta woodi banghe hander mei sai babbita les mei tagefe mei watta joode hander diyam motaatam mo haa les kommowa mei girgi mi woodi parpela mei tuurutu diyam kommol ghada ghai gaddillan yeso ko girgi mei ghada dillan yeso don dillan diyam boona generata nei booa parpela nei do turan diyam nei sai hanghal woodan dillan yeso-yeso